Onre nii nikuye nikuye nekuu chichi jendu kuidu nikaja tunru nakuchitu, uxi ho uxi uu ndun kuchi tuchi kanditu nukon choncha chí, ndavru ndakeru kulandu nduu ndakeru uun nuu ha nduku ajo ndakenru ñoo, dakenro chí kandir tichi kenru ndake ndakuru no'o ditá nró ndake chikunu nu nu licuadora, chi kadiro chikenro hi kuu kadiro chinruu no'o ditá kenanderu ditá onre ñuu diño, nundaru ndavaru este nunka nuu comida ndavaru chí baju nayetuu xhikenro.